Buen, garalóh tih maanin rúhun bichxíedza nuhurahma rúhun chxioopah rahma guhróo, nuhurahma rúhun shbichxíedzarahm bi´tuhn guríhn gáh náh rahma,. madxíduh baduhundá, baduhundá náh muer máanin nin gudzétahn baduhundá náh tuhbi máanin nin joscahshín bi´tuhnolihn máh de´dechxí mah, gúhun shcuentaluh gúhun. shcuentaluh bacuíhn náluhun non bi´tuhn per ma´ñi shín ma´ñi du´sha raba´chamah, baduhundin náh tuhbi máanin nin rdzo´bah lóh dxiáac shbuemah dzíhinin nin núh. lóh dxiáac nichxí dxí rau´mah, oh gash náh nin ra´u baduhundá quebah de´de´chxí mah, gúhún shcuentaluh tuhbi dhxóbuihn náhan, náh shpu´shamah, pu´mas chxioopah dxiáac. shgo´bahma láhan ñih, ahma guadxá chxípadza, ya shbichxíedza baduhundin squíyinchxí bi´tuhnolihn náhan, bi´tuhnolih náhan andzi dzitáh buidximah biúh yic nólinahn. baduhundá náh tuhbi máan nin joscahshín ríh lóh guihdxi ruidxídxi bwín de que baduhundá, náh chin rua´luh tuh baduhundá nadshu´dxin jósca dusha gua´luh tuh baduhundá. andzi rúhun shcuentarahba garáh laza´nuh garáh bwín nin gu´chxílah náha rabiagah ríh rie´giac láhnu de tuh baduhundá nichxínn- chin gua´c bwín lác tuh baduhundá. nahpa gúhun cuidaduh luuhma nahpa gadxigah luhmah ay nahpa que che´luh dxhía yícahma, ay nahpa que chxín náhluh yícahma coma tuhbi máan bi´tuhnan shis guhun néhma yíc,. ni par gahu yá ma, ni paar guca shchxíugahma yíc, nichxín chin gadxa´gah bwín tuhbi baduhundá nahpa con mucho respecto gua´luh baduhundá. Andzi ca´gahanluh tuhbi laza´luhun ta´shpaluhun ta´shnahanluhn ta´tuhbi bwínlahan nin dzehe guchxín dzu´ gabiahgarih dzegiah yíc, del chxí lác rahbahn. shí yal sol ña´ladzichxil, shí sol chxinla luh cuadzabah, dzichxí náha shbichiezah baduhunda, de garatih nin nun buhuan núh loh guihdxi pueda shbichiezah. baduhunda náh nin más bituhun nin más curiosa dxiga nadáh nadxúhn ruhunmahn ca´cah lóh bugambilah lóh yáhga pinu lóh yáhga dhxín, nin ay nihin ca´rah shbichiezah. mialma dzitah baduhunda, per tuhbi maan jóscah shínahn guihdxi yuuh pueda ay stuhbbi máan nin rabacha´ha dzigah rabacha´ha baduhunda, ya galóh de baduhunda dzéhe. stuhma láha biziáha, biziáha náh tuhbi máan guróh mah pues dzichxí rahca tuhbi xiitu o tuhbi bwecu buedxeyíhn racahma, nuh shchxíugahm, per nu´dza shu´gahma, shu´gahma. nashusha shínahan núh nin náha guhun shcuentaluh guchíllihn astáh chxiamah binechu dxigah ruchxiugahma, dzigah ñala´ dxigah sol dzú gui´dxayinrah nin shnadzumah. ríhin, eh biziáha náh tuhbi máan nin shbachxímah bichxíedzamah cagalóho ti´shi dxhía, coma rdzu´mah shí necidamah cuachximah shbichxíedzamah loh yuuh, cagaloho giyáh shbui. shbichxíedzamah giyáha tin richxí ay chxíu che ga´gal lác mah ni bwel’da ni bwecu nin ngulbwe´ta ni ay chxí máhan tih che´he gah gal lác rahma nichxí guiyáha shbachximahan. listrumah náhanma ca´cuachxí shbichxíedzamah Lue núh nin náha, nin buiihn tucarh bua´c como dzichxí dzigah ñáhan bah del cagaloh giyáhan ca´guhun gahn bwín gadzíhn per núhu nin ruidhxidxi. chin shbachxirahmah ruhun tucar shbachxírahma bajúhun néh bwíngah rúhun tucar shca´guiyaha par lác nuh bajuh par lac rahma, richxí riagiahrabah dzitáh buidxi mah. guróh dzitáh buidxi biziáha dzigah shí binduchxí shí binduchxí shñahan, dzichxí naha shbichedza biziáha rutiahmah shícah yáhguin, rutiahmah chiopa chohnn- dzidza. yáhguin shtiamah ay shtiamah cosa róo tih ya richxí shdxíyimah tuhbi huequín láhan tuhbi ti´shi tuh dhxiayihn astáh giga´ha baca´lah, tihn ay shi guhbi´dxi giga´ha. ya cun nichxí bua´ cun nichxí ruhun bidziáha shbichxíedzañih stuhbi máhan nin ruhun shbichxíedzañih narabah bay lah plojamah per loh dzi ay shéhelmah gahn par guhun. shbichiedzamah náha paloma, núh bwín nahpabah paloma de curiosa ruá yídzibah paloma náh tuhbi máhanin nin rdzú buen aydza cuca´dxi ay siempre dxí ruhunmah núh vuelta. plojamah ay rdzu´mah nárohmah nárohmah néedzamah rabacha´ha dzigah baduhunda aunque aypah rabacha´hamah porque núh shi culor grisinchxí néz yáhga didzimah yándzimah. rabacha´ha dxigah curiosa shña´mah paloma náh tuhbi máhan, plojah plojah pero uy cucachxí dzi ra´dxa núh mialmadzitah gui´dxa riagahtiahmah yáhga biuyíhn. riagahtiahmah shíca yáhga bi´tuhun chiopa chohndzin shbachxpimah bua´ shí necidamah guhnma bichxíedza dza´cah. Tuhbi bichxíedza, shñihma chiopa chohon dúhubih, chiopa chohon yáhga ya cun nichxí rdshuhunmah shbachxíma dzitáh buidxi mah, shí necidamah, ganhmah. gacachayípacahma, cos chula tuh cos curiosa, nichxí dzi ruhun paloma, dzihan nin ruhudhxidxi de que paloma náh tuhbi gui´dxa plojah plojah plojahroo. pero ay dzól maninrahdxi nin rdzu´ ruhun bichxíedza núhu gui´dxayihn nin núhu loh yuuh nin ruhundza shbichxíedza ñih, andzi láhan tuh dzitáh buidxi. rahalarac mah, madxiduh bwel’da, bwel’da ay giya´dxi núhumah ay shcapamah lóh yáhga núhudza vueltah shca´mah per ay shcamah, bwel´da náha tuhbi maan nin. núhu láhan lóh yuuh, láhan lóh yuuh, ca´ca dsha´han muntin rdxiyihma ruhun shbichxíedzamah, dzichxí náha bwel´da, rdxiyihma tuhbi lugar astáh ay chxiúh. chega´galtih dzitáh buidximah, ya chin ra´dzin hora, rdxiyihmah lugar nadxayihn astáh ay dza´bwii dzitáh buidximah ya cun richxí shbachxí dzitáh buidximah. néh manrachxí ruhun bichxíedza ay sol bbiziáha, ay sol gulchxíedxi, ay sol guhugadxí ay sol maanradxi nin dzú cagalóh giyáhc cun nuhu shdúhubihñi, néh bwel´da. ruhunan née guchxia´dzi, guchxia´dzi náh náh tuhbi maan dzigahdzi tuhbi guráhgu dxigah tahpa ñáhma núhu, núhu shu´gahma, núhu shcuchxi yáhga di´dzimah,. guchxia´dzi náh tuhbi maan nin shbachxídza dzitáh buidxi shíhin guchxia´dzi láhan dzitáh buidxi ´ralac mah. Ya coma dzitáh buidxi ruhunmah nahpa chxíyihma ca´guhun bichxíedzamah, guchxia´dzi náh tuhbi maan nin shbachxí bichxíedzañih láhan dxhía, ca´cah láhan. muntin, raláhanan nin ay chxíu chegagalahan, ruhun cuidadu shinmah dshinmah, garatih maninchxí ruhuh, bichxiedza desde baduhunda, biziáha, ah nédza biu´dzi, biu´dzi. náha tuhbi máan láza tuhbi máan yuhlah guróh biu´dzi, dxigah chula shnáha biu´dzi, per biu´dzi, mas ruá gi´uh nuhumah ya nay guhun tucar guahan per nuhu bwín. ruidhxídxi biu´dzi cagaloh yíhca yáhga dxitzi shbachxí bichxíedzamah, coma tuchimah guróhmah guróh shiyiih’ma dza nes gahma astáh guiyáha richxí yih riahma. ria ta´chxi shbichxíedzamah, porque dziahan bwín dzudzá ruá gi´uh, rdzuzárabah gaduhubi hor richxí, cucash bireheldarabah tuh shbichxíedza eh biu´dzi, pues ahyin. ahyin dxé, cagaloh giyáha ria ta´chximahn tin ay chxiú chega gac lahan, pior rua giú núh, dzian roh shín bwel´da, dzigah buel´diazah nin raú dzitáh buidxi. shí necidamah cuachxíman loho yuuh, dzituh lóho rahma guiyaha shbachxímah sdzitáh buidximah dzichxí náha cun garatih gui´dxaraa ríh pui garatih maninraa ríh, pui nin ruhun bichxíedza nuhurahma gurohru shbichxiedzaramah nuhuramah bi´tuhunan, per gara´tihrama shdxíyirahma sguel nabahnrahma, a travez de chuachxi dzitáh buidxin. rahma tuh lugar astáh ay chxíu chegagalahan astáh ay chxí gudzúh ñaa yíhcan cun astáh ay chxíu gáhun.